Anarô zen̈y hitako karà, misy raha vôvô ten̈a tia narô aboaka dônko e! Man̈o mandeha man̈o makoman̈a alibômy dônko anarô izen̈y, karà mandeha mihira fo ndreky, ren̈iko karà mandeha sitidiô oe. Pare kony e!